علشان تستوي مرتب في البيت لازم تبدأ تدريجيا بترتيب أغراظك إنت شخصيا، بعدين مثلا ترتب غرفتك، لا تخلي أحد يساعدك في ترتيب الغرفة، تقوم من الصبح أول ما تقوم من النوم ترتب غرفتك، لا تجلس تتأخر عن تنظيم الغرفة وهكذا.